Chimate ka udeshy vaastuon ko pakadane, modne, kheenche ya dabaane ke lie hoato hay. Yheh ek hath se kaam krne walon upkaranon hay. Jisai khaastaur pe chhotee vaastu ko majabooti se pkadne aur niyantran karane ke lie istemaal karo jato hay. Chimate ke kuch mukhy udeshy nimnlikhit hay. Vastuo ka pakadane chimate ka upayog kisee chhote ya najuk vaastu ko majabooti se pakadne ke liye bno jaot hay. Jaise kee taar, bolt ya skroo pakaadno. Samagri ko modno ya ghumana. Chimtai ka upyog dhaatu tar ya any samagri ko morne ghumanai aakaar dene ke lie karo daanto. Jaise ki electronic vark maiin taron ko modanai kai liya. Chimate ka upyog ko kheechne ya bahar niklane ke liye kro jaat hay.